Karazagne zavaboary andranomasy da maro izy andranomasy ao ohatry oe amigne biby zao da amigne laoky ohatry oe thon, ansansa, horita, da sokatry, <hesitation> bakobako, oe zavamani- zavamis- koa zao da ohatry oe concombre de mer, maro e maro agnatin'io ao.